खेलों पर पैसा लगान पर मेरी सोच या छ । कुछ लोग मनोरंजन का खातिर भी खेलों पर पैसा लगान्दा पर यू काम जोखिम भरू भी छ। कई बार लोग ज्यादा पैसा हारी के आर्थिक समस्या पैदा व्हाई जांदी। जु खेलों पर पैसा लगान भी चांदा छन त बहुत समझदारी सी और सीमित मात्रा मंजी पैसा लगाऊंन।